मुइ कल्पना गर्या कि घर एकलोइ बैर्यु, घरमुणी खान्या मान्सी, पकाइदिन्या मान्सी कोइ नाइ थिन् । र मुइलाई के काम गद्दाकी हतार छ, हिट्टुपड्या छ, तै वेला घरमा खाजा खानाकी सप्पैहै सजिलो भुण्या चाहालै विस्कुटलै हो ।